Ndox sotti ko, dindi kawar yi, dindi der bi ci kaw, dindi bagaas saleté yi ci biir, raxas ko saabu ordinaire, daggat ko, <noise> bon <noise> ndoxu kese, poobar, jumbo, soble, kaani. Bu la neexee nga def diwlin, poobar, jumbo, soble, kaani. <noise> Mais ñaari togg yi daal <noise> am na. Bii ndox kese la, poobar, soble, jumbo, <noise> kaane, xobu lëwiir. Bii diwlin la, poobar, soble, jumbo, kaane, tamaate. <noise>